دراسة الأدب حاجا مهما برشا, ومهيش مادا عديمة الفايدا, الأدب بيعطينا فرصا باش نفهموا ثقافات ونشوفوا أفكار وتجارب جديدا ومختلفا, ويعرفنا على عوالم جديدا وأفكار عميقا, كي نقرا الأدب بنحسوا بمشاعر الناس, نتعلم من تجاربهم, ونوسعوا خيالنا وتفكيرنا النقدي, الأدب زاد يعاوننا نحسنوا لغتنا, وقدرتنا على التعبير, ونفهموا تاريخ المجتمعات وتطوراته.